Nomꞌ quia na qui quindya̱a̱ya na cwitjo̱ꞌ tsomꞌ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na cwiwicꞌuaanaꞌ cantyja na tsꞌaⁿ na macjo̱ꞌ juunaꞌ matseicuaaⁿꞌaⁿ tsꞌoom nacjooꞌ tjaⁿ na ljo nacjooꞌ tsomꞌ juunaꞌ cwiwicꞌuaanaꞌ cantyja na tseixmaⁿnaꞌ cwii ꞌnaⁿ na matꞌmaⁿ ndoꞌ we ntyjaaꞌnaꞌ ta̱ꞌ ñequio we tjaⁿ joꞌ chii xjeⁿ na nntseicwaꞌ tsꞌaⁿ tsꞌoom nacjooꞌ cwii tjaⁿꞌñeeⁿ mana cwiwicꞌuaa na cwitjo̱ꞌ tsomꞌ nomꞌmeiiⁿ quiwilꞌuenaꞌ ndoꞌ quindya̱a̱ya na quitjo̱ꞌnaꞌ chaꞌ quia na mꞌaⁿ maseica cꞌuaa quitjo̱o̱ꞌna tsomꞌ, yuu na mꞌaⁿ yocanchꞌu na cwiꞌoo lꞌaantscwela mati cwitjo̱o̱ꞌna nomꞌ, quia na waa cwii xuee cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ tsomꞌ na ñꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌntaaⁿ ntꞌomcheⁿ lꞌo̱tsꞌiaaⁿ na cwitjo̱ꞌ.